Minkam ko mi wartata kanjun woni yare. mi wartai yare tan, gam yare kam ko ko wanni dun e goddum.